في الثقافه الصينيه عندهم تقديس كبير لل- للعمل، يحبوا الخدمة برشا، يعني مش <hesitation> وصلت ستين سنه تشد الدار وتجي وتقعد لأ، تبقى تخدم شوف <hesitation> خدمة شطر وقت ت- تشوف <hesitation> خدمة <hesitation> تطوعيه، <hesitation> تعمل جرده <hesitation> تبيع منها الخضرا، <hesitation> عندهم ثقافة أن ال- <hesitation> الخدمه حاجه مهمه برشا في حياة الإنسان.